Raha zah manokana de sy hihignana le hena sentetika any foagnaronona any amin'ny labôratoara satria tsy <hesitation> tsy mety amy fahasalamako zany izy, satria raha efa foronona igny, efa hena artifisiela fa hafa foagna le mihinana le hena amidy a bazary ôhatra hoe omby vao vonoina igny de mbôla vaovao de igny foagnany mety amy fasalamana de aleo mihignana agniny.